carora sɛnu bɛ'a benɛ a ya do wo mubɛ do oyi ju ho safinɛ dure ma brosi ma mu <hesitation> bera cruru nɛ ma uwana ho non'uwan a mu wo a mu sara vo ani omu ho omuɲu safinɛ ɲu ni ni ni carora wa han carora wa ama ni ci'an mu oyi ci'an mu ma tete a to mu le susu mu ma le susu